بتدخل علي الموقع اللي انت عايز تعمله بريد اليكتروني سواء الجميل او الهوت ميل او الياهو وتبتدي تدخل بياناتك وتدخل رقم تليفونك، بيبعتولك كود تصحيحي، ان هما يتأكدوا ان انت اللي بتدخل، وانت بتاخد الكود دا وتدخلهولهم تاني فبيعرفوا ان الشخص دا مش سارق الرقم دا وان انت هو فبالتالي الايميل بيتفعل وبيبقي معاك يريد الكتروني.